Kormo rong wngkha kwchangma swnammung tei phan ni phunugmung sa o. O rong bwfangni bwlai kwraima tei abo ha o kwlaima no funugo. O rong khe satung ni pohor ni rong. Kormo rong tongthokma jora tei cherrai bwswk mwnuima no bo funogo. Bwfang bwthai kumun ni rong bo korma hinwui sajakgo. O rong hor ni rong bo tei borok bai borok kwthaiui tongma bo funogo. Paithak go obo hai mano je kormo rong bai kwbangma manwui ni kok no sa o. Kormo ni kok bai kaham hino tei kormo ni ree rok bo tongo.